كنفضل تكون عندي القدرة باش نهضر معا راسي في المستقبل، باش ندير اختيارات حسن دابا في الوقت الحالي. هاد القدرة غادي تعاونني باش نكون واعية كثر بالقرارات ديالي ونتجنب الأخطاء اللي ممكن نندم عليها من بعد. وإلى قدرت نهضر مع راسي فالمستقبل، غادي نعرف شنو هي الاختيارات اللي غادي تفيدني ونتجنب الإختيارات لغدا تكون خايبة